أكيد بختار <hesitation> أو بفظل إني أطبخ وآكل في البيت، ليش؟ عشان بجدر أسوي بجدر أختار المكونات وكمان أسوي أكل صحي وكمان أوفر فلوس وأكل نظيف <hesitation> ما <hesitation> أغسل يدي المكان نظيف، المكونات نظيفة، المطاعم حلوة بس فيها زيوت وسكريات وممكن آكل فيها أشياء ما أحبها.